Neka pos awakatl tehwa ompa tikua nekah txipewah o a veces tikua ipa tortilla o iwa neka itlah chile, o si amo tiwalchiwa nekah twalchiwa tacos iwa nono tihtlaliliah awakatl. Nekah ohpa tlaki sa por mes porque nekah seki amo nekahke okisi pueblo ino sí nacerowa nochi los días pero ken kan neh nivivirowa ompa seh tres meses nacerowah, tlakih. Kahki non wewenyi pero ompa kachi kateh no chiquititos, iwa tlaki okse awakatl kiliah nekah chininih, inon neka kachi wewenyih iwa no verdes, nokahki inon okse awakatl, inon negros. Nekan ohpa tlaki wal ki walkinemaka o a veces san ompa kinkuah. Nekah xulalpa o okseki lugares que mendoza, nogales o ihko, ompa nekan no aka tlaki nekahki itoka <hesitation> durazno, manzanas iwa iwa iwa ka tiopahtzi no kahki miak arboles ohka nacerowa neka plátano. A- nekah nohplátano okachi nacerowa ipa mes de junio, julio o por ahi, iwa neka manzanas inon sí amo nihmati keman nacerowah, nekah iwa, iwa durazno inon nacerowa keh tre mayo o marzo o abril, sí. Nekah iwa no ohpa na kachiwah noh tole neka tliltik iwa tole de tizawiah, <noise> neka pus neka eso sí no lo se decir. Neka ohpa ne verduras no nacerowa neka neka kahki miak neka arboles iwa no keh tlaki no nekah non calabaza, iwa neka oksiki no chayotes nono ka nacerowah. Nekah no calabaza no walchichiwa niwalchiwa ke ich dulce iwa neka kchihiwa neka se atole pero ke de nono de calabaza. Non chayote no twaltlalilia neka ke ich neka ich caldo o algo así para tikuaskeh. Cuando aka monamiktiaktemaka neka keh toka comida pero non de non de toro, kmiktiah wan kchihchiwa non toronakatl. Tamali nono nokchihchiwah, tamale no kchichiwa noiwa chile iwa no chichile. <noise> Nekah ken niprepararowah no neka tle toka kitlalia no aveces cortarowah hojas non wewenyi o a veces ika <hesitation> ich noviembre naka kichihchiwa non non tamatel de frijo- de yitl o nohke tlaxkali. Nekan noik kichihchiwa tamale de frijol, inon limayetl, ino ttlaliliah, iwa nono ttlalilia no oksiki cosas.